Lo más emportanti es d’el xabón cobril tolos deus i tolos ringurrangus delas manus i refregal. Endispués un enxuagón i aviau.